Laha zaho manoka zany- laha zaho manokany laha ohatsy hoe avaliky ny mpamosavy mpanao ôly raty ho alika aho <noise> de gny raha ataoko amin'olo, sontomiko amy sikiny olo igny taritiko mandeha amin'ny mpamosavy na- namalika ahy ho alika igny agny; de lafa avy agny zahay, heheriko igny olo namalika ahy ho alika igny.